Wɔŋ dòȧ zììyȧa sùȧ e gòngoɛ̀ yȧìm jii lɛ̀ wèè ka nyɛ̀nɛ̀ŋ wèè miȧŋ bi e nɔ̀ŋ nɛ̀ŋ bȧ wèè eim nafà ɔ̀ɔ̀ e nȧfȧ aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ, mìŋ yaȧ zòòlò dayȧ dayȧ wo wi fè nyiiŋ mùnlaŋ, wo gbȧȧnè kèì siwè mɛ̀, wo yìlè weè mɛ̀, maŋ miinìŋ ka nyɛ̀lɛ̀ maŋ saaŋ wèè jɔ̀ȧim nyȧŋ, kìlȧ jɔ̀ȧim nyȧŋ naŋ kpɛ̀ɛ̀yɛ̀ wo fɛi fɔisìɔ mìŋ tùȧŋ sùȧ wɔŋ second wèè wo gbeè, tii gbiŋ mìŋ yaȧ goongo naȧŋ jii miɛ̀ŋ sùȧ miŋ jaa yɛi, mìŋ yaȧ gòngò sùȧ sèè wo dayȧ yilȧ weè mɛ̀ yɛ̀i maŋ kpùùmàŋ aŋ jɔ̀ȧ wùiyaim nyȧŋ yèɔ naŋ fɔ̀ lɛ ka ɓɛ̀nɛ̀ŋ kpùùmȧŋ aŋ jɔ̀ȧuŋ nyȧŋ yèè aŋ yè nyaŋ jaa lɛ̀ wo kpȧi gbee miɔ̀ŋ wii jɔ̀ȧ <hesitation> yèye miɔ̀ŋ, wuŋ ɓɛɛ gȧȧŋ gbiŋ fòuŋ ɓɛìŋ kȧle fòuŋ wuŋ ɓɛɛ, kɛɛ sȧȧmɛ lɛɛ̀ sùȧ wuŋ ɓɛɛ keìɛ naʋŋ nyìngè diɛŋ, mìŋ zoolà dayȧ sèè dayȧ yilȧ weè mɛ̀ kɛ̀ kȧ kpùùmȧŋ aŋ gbiŋ, mìŋ yaȧ zòòlò dayȧ nȧȧŋ kuwa plan wèè aŋyunùim nyȧŋ gbiŋ, aŋ yè nyaŋ aŋ jɔ̀ȧ wùìyaò, kpȧyim yòò mìŋ kuwa naȧŋ e gòngo bȧ weè nyiŋ, yèɛ dayȧ yilȧ weè mɛ̀ yèɛ maŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛŋ weè nyiŋ nɛ̀.